Tevixnana janinchí ninali kuu iinchi kui, a iin itá kukanevaxo tekujana ini tuku xhin jon jonto taka tahí há iyixhi nakuni iinxeñaxhi ni kuu jana inixhi ñani kuxukanti xo'o ité ñani ayii nete xo'ó kui'í takaxhina nana ini tuku.